Mororcco dado africati laf africa ishin hihoditii guda ishine many jal jirti amo hod gudio akasi hinkabdu yaani wog wogan duftii hod ishian mara guda mal adhu lila bat mal sun amine mal boken rob ka mayiti kiles gola lafat dib kilesun lila kabana laft mal sun hinkobanotii onkun lafti hihoditi hod ishia lila tayumuu.